Nduwah a foun bwabur'a, zwakah kebe ba zun zwakakah an duwa ah fow bwabur'a, ar nye nane nah ze yertha na nu, na ze yertha nyina a dakeh ar nah dahara na turah shina eing a shaw eing nduwa'a foun bwabur ena. Eing shingeralah yina foun bwabur amnah haminah dah, a dake ma zikah numah, nyine num farma ma zekamu nade, nyene mumah kambaha ma zika mu ne dei a dake ar gananu zurgiderah a ein ein-ein-em zamaniwa zirwa binah beke zurgindir gananu amna ma tuma melah, ye bwalah a yuwa ma muna, lotuma ayuwa ma shilkah, kutah-kutaha ba yuwama a shilkah, ma shwa yeh, ma shingerah numam na ma kuwa a sibalye dah ma kuwa sibalamna nyidah unma sibalya lamnada amah kuwa bwala nye amah zirah lotumwamnu ma-ma-mah shunanye adake ar mah kwa magela nye, a dake kutah-kutaham na bab kuwahnye, ar ma kuwah gananu amna nyi dai ma shuna a sibalye lamna dei dah, a dake ar... kamin nan shuna gananu amna sibaiya lamna na danga ta ma shigerah ma heing ba zina buterimha mab mab mab kuwa yuwa da ba zuba nudei ama ganbuwa yudei ama shuna gananu'a. Eing na shin ein be dei, ma kuwa a sibalye, ma shuna nye da ar ma yala yi foun bwabura amna yakaie na-na-nah buturimha mab shunah yuwa, ahma shunah sibalyadeh a zwa, mahmah ma duna mahmah ma twah mama ne twahmah me a yuwah karkar beke kwanha hamna a halloyawe ba zurah nah mahmah mamna na warah manyide, ni ja'a am na a zwama. A yuga nane hagan dike gadee, han eing nduwa ayi han shi dakah kutha dama na nyina eing ba du na shibthana ar ayunah ne eing kwahendei mazir foun bwabur amno de, ma zir de ye ma duwa sibalya laye dau, shibtha ma duwah ma a sibelyah laye dau, halau wamna kuta damah yina shubike eing nduwa eing nane amna dei shibtah ma shuna a sibalyah ma nane eing naturana ma zikah numa ko bala na nyina ye numa ma a-a-a-a [repeatition]. Nu-numfarma mamna ma zeke na dah, nyinye numa ma kamba'a ma zekuh na dei, ma zirwade ma shuna sebalya na shi gananu ein ba shundir shebtahna, ma daunyi de, ka nyoma hamunah dah ma dayawa nye, ma duwah, shibtha thamna ma duwahma ye nyo dau, ye foun bwabura amna ma duwa ma ye nyo dau, a ma du gananuamna ayu dau a zuda, ar nyina ja'a dah ma labah e wa, ma labah ewa, ba zoda dah bah shina a-a-a sibal a-a-a sekawya we ma bane ja'a mu nyina a dake ar ma jah. Einkwae ein duwah aye hadau beke eing bah shunah boterimha bike foun bwabur'a a sebele a yakale adake a be duwee, a kuta a dake bah chwamnah a tah ar sibbah a-a-a eing ka dau chwanyena ein wamunah bah du sibtha taye daude, ba duye foun bwabur'a daude, me ze ma zikha ni ja'a da ma lab ye foun bwabwr uwadeh ma labah shibtha ama shunahde ma zwerah, ama ja amna kutha duwa aye ha daban kuta damah.